<noise> <hesitation> umunu, <noise> uwitama nilisa linonu, <noise> ikyakwanza, <noise> ilonde indalama, <noise> apalondile indalama, <noise> iva nakabiasara kadebe debe, <noise> apa avie nakabiasara kadebe debe. <noise> ikivila sehemu ikusapa kusise, <noise> ilonda imia tano ikivikira, imiambili ikivikira, imiatatu ikivikira, <noise> efumoja jik- ikivikira. <noise> Ukungu umwaka, kuvona; i- imiambili, imiatatu, imiatano, efumoja jira <noise> jivye mbaa <noise> jiholilwe, sivye indalama nyoroso, <noise> apa- apatayari alondile pala indalama sive nyorosu, <noise> ikula ikuvanza <noise> apakulile ikivanza, <noise> ukungu mwaka tena, ukwendelea ukulonda vulevule <noise> isenga inyumba apa asengire inyumba, <noise> ukungumwaka tena, <noise> uwe nafungwile ilingi likukwa ukungumwaka tena, <noise> uvon atayari asengire inyumba ijamwana jivie vunonu. <noise> Ukungu umwaka tena vuna kulya lilimutuku kungumwaka unatena kulisingainyumba pangise. <noise> Kwahiyo ikidebe ikidebe kukyene kyakwanza, <noise> sio ikivaa. <noise>